मि एक हप्ता मा लगभग आठ से दस फल और सब्जी खादू छौ एमा सबसे प्रमुख च सेव केला संतरा गाजर टमाटर पनीर अर अमरूद।